<noise> x̱iꞌk nak bela xlaꞌnma gapma ti lor ineꞌdz man diꞌdz zënma man o or lëꞌ man nlëts gik man list man nap bela lëꞌma guꞌnnkluwma man o or guꞌnn man bis or lëꞌ ti minn ilan nap xgiuꞌw man ndzip xgiuꞌw man dela lëꞌ tok xkë puert konga ic̲h̲aꞌma liꞌt minnga x̱iꞌk nak ic̲h̲ë mginn ki ic̲h̲ë xneꞌdzda man diꞌdz zënma man xnuse xnuse xias man nak ic̲h̲ë mxil ki xiab lo yag nak lo yag kon tsaꞌlá zënlá man xnuse xc̲h̲oꞌn man c̲h̲ak man xiabag man xti lad, ic̲h̲ë dzingr ic̲h̲ë nupga xneꞌdz man diꞌdz xwiyma lo man lëꞌ siala manga konda ic̲h̲aꞌlá nike giobdac̲h̲e zënlá man xnuse c̲h̲oꞌn man. <noise>